لو أنا صحفية وهسأل حد من المشاهير في المقابله هقوله ايه، اول حاجه طبعا هسألها هو اللبس اللي انتوا جايبينه مثلا منين عاملين شعركم فين لو بنت هسألها <hesitation> الأنسيالات اللي لابساها، الحلقان، الخواتم، جايباها منين وهكذا، الستايل يعني مين اللي عامله تاني حاجه هقولهم اعمالهم الجايه مثلا القادمه لو هما ممثلين هيعملوا حاجه في رمضان، هيعملوا حاجه قريبه في الأعمال بتاعتهم عشان يبقي اول خبر منهم طالع من القناة بتاعتي أنا